Cuando lai nda presentacion o lai kjuande nda kjueets nda liy nda bautizo o quinceañera o una boda la comida es como te nda mole te nda picadillo o aveces asta barbacoa te ljiajau <hesitation> te ljiajau ntu nda pagas ljajau y y pues de ru ndujuy lo que es lañiaung lo que es nda fiesta cuando tamjianch baadat liedat y pues esa es la kuent nda comida kuent tradicional de kiua te kueje de ru y te y nau staue nda bautizo u mang nmu invitar kuent la su compadre su comadre ntuns es nda mole o nda picadillo o un mole verde que es el con carne kuent de gapjey y y biu tep mole pues te mole rojo con de pollo o asi todo meje te meje kanuye tipo de mole kuent te o si no es mole rojo o es mole kun te de de mole verde. Eso es lo que lañiaung de la boda, quinceanera, bautizo, presentacion y asta como un diez de mayo njuande dia de las madres njuande nda nkip nda mole sus hijos si kuent si njuande te o nda pastel asi mu de ru te lo que es fiestas kuent ru especiales lejep y o primera comunion de ru meje kuent te ru comidas todo esos los que son kuent fiestas asi espesiales de ru kuent te de ru que es tipo de chjijiñ mjie pues lo unico que kuent lañiaun es mjie y con la comida y ru xiljia de lo que te te casi ndaja de ru desechables ndu ya porque laidat liedat pues aveces abejent pues ya iba si porahi ñkius lae ki comida ki ñkiy pue bi si nda laiaau xiljia asi mu te de vidrio u de u vasos bi pues kuent es nda comida asi asi mu u kuent nda ñkius pero asi fiesta grande pus pur ndaja desechable.